Fomba fitehirizagna pomme de terre ndraiky ai, <hesitation> ôhatra zao ai avoaka haignandro ôhatra izy zagny oe tsy apetraka amy tany izay ôhatra oe legnalegna na mandomando regny fô atao amy tany ôtra oe amaignina amin'ny hainandro ôhatra. De ankoatrizay koa ôhatra oe afaka oe fonosigna amin'ny taratasy na koa oe <hesitation> natô <hesitation> kara le teo igny atao amy tagny maignimaigny fa tsy oe atao amy tagny mandomando.